اكيد طبعا هفضل ان انا اعيش فى مدينة كبيره لان المدينة الكبيره بيبقى فيها خدمات اكتر و بيكون فيها الحياه احسن سواء كان فيها مولات او فيها اماكن للترفيه او فيها اماكن للاكل او فيها اماكن واسعه كتير لكن القريه بتكون قريه صغيره جدا ومبقدرش اعمل فيها اى حاجه انا عاوزها بتكون حاجه محدوده جدا فا بالطبع هختار ان انا اعيش فمدينه كبيره